الجیرِیٲیی زِیٛادٕ تر سِنٮ۪ن ہُنٛد مرکوٗز چُھ روٹی، ماز ,لیمب، گائے ماز یا مرغی ، زیتون ہُنٛد تیل، سبزی تہٕ تازٕ جڑی بوٹیہِ أنٛدۍ پٔکۍ آسان۔